عيش حياة جيدة يعني توازن بين الراحة والعمل، إنك تكون راضي عن نفسك، محقق أهدافك، ومحيط نفسك بناس يحبونك ويدعموك. الحياة الجيدة فيها صحة، هدوء، وقناعة، وما تنسى تستمتع بالأشياء الصغيرة مثل قهوة الصبح أو ضحكة مع صديق. الأهم إنك تكون قريب من ربك وعارف قيمة اللحظات اللي تعيشها.